So ngoonga Alla ɗum huunde hayniinde, kaa huunde gollidoore e henndu. Ɗum watta so eɗe yiiloo ɗo nde muy fuu, sabi to nde woni too yo mbeeyu non. Ɗen kulle jooni, neɗɗo wanaa keewɗo andaal e majje faa tawee ana sifoo kulle kuurɗe hen. <hesitation> Huunde fuu ko anndal maa haaɗi e mun, a haannan ɗon.